<noise> Matematika, <noise> Tatara <noise> Geografia, <noise> Siansy <noise> Natoraly, <noise> E.P.S <noise> na fanatanjategna, <noise> Fampianara <noise> am <noise> ankapobeny, <noise> Education <noise> Sivika. <noise>